الفضاء لانه يعني خاطري من زمان انه اجرب مركبة فضائية ولان المحيط يعني ما له امان تكون في قاع البحر وانا بعد عندي اكوافوبيا ما احب يعني <laughs> أي شي له علاقة بالمحيط